Senteh primero oc ica yisel, ciertamente quipia oc inontzin, quipia icniuan alomejur, nicah de acuerdo, uan nononah apoco siempre, siempre itlah icniquis que bia sente pos quemach quipia diez año osea mahtlactli xibitl noso, noso caxtuli quipia oqui tal vez bilis ayamo quinequi o noso, nononah nechitzcaltih yequi toravia mayinoyihqui amo noyihqui oquinotz, noyihqui, amo porqui de por si quilis itielpoch, bieno tla quemach quipia mahtlahtli bilis ayamo quilbiah ni puro caxtuli belis ayamo quiliah, pero ya de, quiera de mahtlactli uan chicuasen, mahtlahtli uan chicueyi pos yoquiliah: mosiuati, que ihqui siempre tiyis, mosel tiyis, ha pos yeh amo tosiuaqueh uxa, pariejo tepano que sea soual que sea hombre nochi tipanocah ompa, nochi, quenamo. no, neh amitla nich neh cuali nicah ihquin, mentira que namo sa sampor ao totah, sampor amo ticniqui tictusqueh, mati, matipihpinaca, una parte bilis quiemah, nicah de acuerdo, ira, pero que noso ocsapa niquihtos, ihquiyi, maniquihto, pero simi bieyi mirauac de por si, nononah que siempre uhquin uyiyas que amo deveras amo temo, que amo veras canah itla quicocua que sa niquistas, ua masqui yeh neh cuateca, motahztin de por si ticpalebis, de por si, ira, yah omitzitac, yeh omitzuepo, mostlah queni quet cah cuali, quenih cah oponereh, quenih cah, <hesitation> tictoua mosepohtos noso tictali mocac, xa iohcon motahtzin, uxa ino pago, que amo satepa coh ya yoctemoc tamo, amo itcuipilis queu motztlaquentih, que san por yah oquinic, amo, amo tla, ciertamente que amo, mas que yeh neh in cuateca de por si, tien yeh tic, ye ticpaleuis monontzin mototah, amo tanto nicpia, masqui sa quexquich nonca, cah ino tocua conforme yeh non namictoua ihqueu pero nochi diferente itcateh, sequi tenehniqueh, a gamo maquitah totah maquita nonan quenih quipahtis. <laughs>